जख कखि नये शहर मा मेट्रो होली ,बस होलिन ,ऑटो होलु, रिक्शा होलु या अप्प होला जन बला बला ची ,रपिडोची ,उबेर ची तुम ते उसे करीते पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसे कृ सकदा